لو كان لازم نختار نحب التحدث مع نفسي في المستقبل، لإن معرفة ما سيحدث قد يساعدني في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق أهدافي، نقدر نعرف <hesitation> إذا كنت على الطريق الصحيح أو إذا كنت بحاجة لتغيير شيئًا في حياتي، أما التحدث مع نفسي في الماضي رغم إنه يمكن إنه يساعدني في تجنب بعض الأخطاء لكن المستقبل يعطيني فرصة لتوجيه حياتي بشكل أكثر فاعلية.